Miezaky mamoro hena sentetika <hesitation> amin'ny laboratoara agny ny mpahay siansa. <noise> Hihina zay va iha? Nahoa raha magneky da nahoa koa raha tsy magneky?